<hesitation> لو رجعت ألف سنة لورا شوف شلون ممكن أتصرف، أول شي بفكر فيه هو كيف أعيش بدور على مكان آمن وأجعد فيه، وأبحث عن موية وأكل كمان ممكن أنضم لجبيلة عشان أحصل الحماية، طبعاً الحياة زمان كانت صعبة مرة، فالأمراض كانت منتشرة والحروب كانت شائعة، لذلك لازم أكون حذرة وأبعد عن المشاكل.